D'arrós semus más. Ave, essesti'l arrós brancu, que se puei gastal en muchas hormas i en muchas crassis de pratus, l'arrós integral, qu'es más nutritivu i tien un gustu más intesu; l'arrós bomba, qu'es güenu pa paellas i pratus d'arrós assín con mariscus; l'arrós basmati, que tien un perhumi i se gasta en pratus indius i paquistanís; i tamién el arrós jasmini, qu'es fraganti i se gasta en pratus tailandesis. A, i el risottu, qu'es el arrós arboriu.